A ya chi mada chi jo jata’a inida ku nte´e, nte´e chi yukani kua ja iyo xee ya te iyo ti´ini nu nte´e, iyo te´e kuiji te´e kua, te´e prisku, kua´a xaa nu nte´e iyo ya te ya kua ka noo tele iyo nu iyo kee tee, tiempo te´e chi inado chi jotaminda sukani kaa inida ko nte´e ku cho´o to sua yua te jo kua azúcar te sua te kuu vixi te asi xee jaa.